Meeɗiino waɗde ñande wootere cukalel ɓiyi baasɗo hocci coktirgal baawngal uddide kala damal. Oɗoo sahaa noon, aɓe mbaasi no feewi, ɓe ngalaa hay ko ɓe ñaami. Mi njehi ɓe naamnoyii laamɗo o yo hokku ɓe ko ɓe ñaami. Laamɗo o salii, wiy ko ɓe mbela fof yo ɓe mbaɗ. Cukalel ngel woppi haa jamma ari yehi to kuɓeeje, paabi laamɗo to, itti toon kaŋŋe, gawri, maaro haa heewi addi galle mun en.